Ikyɛng ↄng fi finn shim sak ide, fi in shim in sak ide ayɛt ari, yet akabu nek adi ki toot kari. Ki isak akabu, ayit nkyↄrↄk ↄng fi in sas ina ngma-ngma ayɛt ari akabu ne adi ki tot e. A diki sɛ mo in kyɛ akpatang shim bɛ yi ikyɛng kak ayɛt ari. kɛ shim a bɛ ayi ibon nↄng fi ini sak ke inyak ke nayak ayik ke kaakyɛ fɛ net shim abɛ yi dai, akabu ad aka tonong, ad aka tonong. Kɛ akabu kpa bushim kubushum kuka, tↄ anet akak ↄng ami nↄ ari yↄng fɛ ba iwu gane niwu ba, akyem aren wu ba. Ngↄn ma da fok kugbushum akabu me fɛ ada gbushum atak e yↄng ku da se zɛɛt. Kɛ kari b aka bɛ akabu ba, ki ngↄn mi tsi menda, ka angan kɛ bɛ, ada bɛ nↄ ayɛt aria da wuruk. Ke keke angan ne bɛ, ke bɛ sok ikyɛng e ma ada wuruk ada tseng, ba ngↄn da kyem iren ba in ba ishiming kpaf nizen e ↄng idi kyem. Ni kyɛng ↄng fɛ akabu me tsin gbushum e. ki ni yet iyin kyɛng ikak zɛɛt, kɛ aduk ikyɛng kɛ akpatang, ayↄng fɛ bɛ nↄ ri dai ngↄn mi riga inↄ nitu imen dai akabu ↄng fɛ a bi kutsitsɛng wu nirↄm wa ad aka tak. Narↄ igbushum, da fok da wuruk da bi di kyɛng e. Kɛ adakunom sɛk ibi di kyem na net eɛtↄ. Ki imi tsang tseng ma, iwu dai a mi ra k-ami mi nye kpaf agap wu ada tak izen ikyɛng ↄng fi itsin nↄ ayɛt ari. Shi yasa imi shim in te akabu ayɛt ari nek adi sɛ mo itot adi sɛ me itot kari.